سوئس کھین چُھ پننہٕ دلی، پنیر مرکوز پکن، خاص طور پٲنٹھ پنیر فونڈیو، ریکٹ، تہٕ روستی خاطرٕ زاننہٕ یوان، یم سٲری چھ مختلف قسمن ہنٛد مقامی طور پٲنٹھ تیار کرنہٕ آمت پنیر سۭتۍ بناونہٕ یوان، یتھ کٔنۍ آلو، روٹی، تہٕ مازک وسیع انتخابس سۭتۍ۔ یہِ مُلُک چھُ عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ پننہِ اعلیٰ معیارٕچ چاکلیٹ باپتھ تہِ مشہوٗر۔